ما أظن الثقة هي الإيمان. الثقة والإيمان الاثنين واحد. إنك تثق في شخص وتكون مؤمن به ومؤمن بأفعاله، وتكون واثق أنه بيكون شيء كبير في المستقبل، وتعطيه كل ثقة، وتكون متأكد أنه بيحقق كل اللي يبيه. عشان كذا، الثقة والإيمان وجهان لعملة واحدة، ما-ما في فرق أو اختلاف كبير بينهم.